A' b'äk' ti a' tulakal b'a'ax <hesitation> utz'alb'i b'aje'laj yan <hesitation> refri <hesitation> yan conjelador <hesitation> jach yaab' yaab' jaab' ma' yan mixb'a'al ti tulakal b'a'ax <hesitation> a' makoo' tumentajoo' <hesitation> salado y etel taab' y la'ayti' <hesitation> kub'el kuma kumanes <hesitation> yaab' k'in y a' y a' b'äk' jach.